Nigeria sagale ishian thaithbeken akii sagale stachiti akii yami mahogoa midani maragea tokinen jollofrais yeden jollofrais sinen lilla nyati egusia aminen thadhibin midanii yonsun lillanyatiey fufunen hiyeden fufu